Bikʋ yanʋvi ʋlʋvi mafʋsʋ ɔsila kamʋ la yazɔɛ kebebie isɛ bʋakʋ akasɛ mʋa nikamʋ ɔlani yakutu yɔslɛ kʋana kɛ nʋɛ yakʋtʋ yɔsiɛ yo mɛ ɛfala mʋ emli mɛ mitetʋ ɔsiɛ ɔlani kimaxa nʋ ɔfi kimebie ɔsiɛ sʋ namɛ day ani anilɛ Amoy yanʋvie kʋ abʋɛnɔ mʋa kʋnafɔyɔ 'o mɛ ɔlɛ mʋ pomɛ ɛfʋa wania eyalɛ anʋvi ɔsibi kaƒɔfila a kamʋla yebieyi afɔfinʋ yʋvie la ɛɛ nafɔ fifa la kaxazɔ nanyi mva kɛbrbie yɛsoo mɛ mʋnyɛ mibi mekele ʋvʋ bo bʋakɔ yɛbi ebokʋ yanilɛ mʋa katabi kamaba kamabe bieyiso ɛsɛ dʋ kama kpavk bʋapɛ ks nawʋ ɛyɛdiɛ ƒla ɛvlayinye tala anasikɔ nekele amɛ fʋa amʋ amɛko mʋ ayaxa ʋfidza adʋma ɛmɛkʋ ko mayaxa ʋfidza otsa awʋ ɛyɛfiɛ la ʋlʋvi afʋyɛla ɔmaba yana ana nalani fʋɛla ksmabebieyɛ sʋ ɔsi bi ʋlʋvi afʋyɛ la nɛ ɔmaba ala nana fʋɛla kɔmabebissʋ bʋa inye letsika va la adʋma ɛmɛku mɛ ayaxa ʋfidza adʋma ɛmɛlʋ mɛ ayaxa ufidza talafa. Mʋ afɔ yɔsi nawʋ ɛmɛ tala mɛ ama wayɛ nʋ kɛxa ʋviɔla fʋɛ kasʋ mʋ ʋviɔlɛ ɛmaxa ʋnɔla fʋɛ tsʋtsʋgba yaxa ʋviɔlavla difʋɛ sʋat axa ʋviɔlafʋɛla mʋviɔlaɛ azɔyɛ nʋ kɛxa anʋvla fʋɛ naxa anʋ vlafʋɛ mɛtɔtɔ kʋka UCLA mɛ axa ɛkʋwani bʋakʋ miazi Mayi dʋela mɛ miasi bemli mɛ miaxa a wʋamʋ ɛkʋ wanio ki miamʋ ɛkʋ wani ɛɛ tɛyi amɛ ʋabafa o kokʋ anadʋ nʋ tɛyi amɛ kibafala mamamʋ ɛfʋ nʋ tatɛʋrɛ kama zɔmi nʋ kibafala mɛ ɛwiɛ lesila mɛ yɛ ʋlʋvie yanʋ pomɛtɔwani mɛ miabʋ mɛ mialʋ ɛkʋ wani mɛ mixafa mʋlʋvie ayʋ pomɛtɔ wani mɛ mieso gbe makɔ mɛ miyaxafa mekele ʋkɔsɛ wani kami kekekeke kb mʋ <hesitation> mɛ ɔsiɛ olevletsi ta azɔ ɔsiɛ mɛtɔ dʋmi nayla itɛo ɔshiɛ lanʋ tɛo itɛo kɔyʋne bʋɛ ifamakpɛ mɛo amʋ wʋ mali nadʋfao tɛsɛ tɛsɛ komɛ ayɔ ɔsiɛ kami miayɛ ɛkʋnʋ bʋa bʋa komʋa mɛ miedzofʋe nɔsiɛ mɛ miyaxa talafa.